Fŧafñe, fi ma bijaa ma yaani fŧafñe, fŧafñe njali ma fuugin fi ma gimbamba, baa siim fi bamba. Fgiye wili fi ma húrin yaa fee fi nñaani, nñaani wil, húri njali ma ubiita be ndu ugí ngi gwil, gwili glore. Unan yaa yeteyi indagagi, uben unñaagi hal anan gi dagadana. Bari unñaama ñaani fŧafñe, fŧafñi fembe ngi wéde, ngi hala ma binto túmni gwili ma. Wi to gí gibeñuwar yoo, gibeli yoo, gibooli yoo. Ndu ugí ngi gwili ghab gembe, fina fŧafñi ma, fmaa fa tínga agita añaan. Fŧafñe fembe fmaa fi ntíga binyaanti gwili giindi ma, fŧafñi fembe fana umada fjeda, hú ma unan fi yogi a liite. Wi ma tígana gilor ma gimbe a liiti wiindi ma winan gi yaanti. Dong fŧafñe fe gí yee, hee wilo ugíw wi ma húri yaa wo we biñaŋ nnúmta añaaŋ Wilu ugíw wi ma húri yaa wo, ndi fntaste fana, njali ma biiŧa hódi, hódi ma húri yaa ho, mbolo uloru. Umada jedi finan fŧafñe fembe ndi bilúluuŧi bittinan fi taaste, bittinan fi taasi a hódi wembe, wi man tíngani hódi wembe winan nñaan. Dong fŧafñi fe wi ma win númte, uñób ndaani, fina fŧafñe fembe fana, fma fgí fi ma húra fgiisi, fŧafñi ma fmada giisna. Mbolo ugí ngi ggít gee gu ufiiri habo, bolo binan yaa to jodi fŧafñe.